الأماكن اللي زرتها في الفترة الأخيرة هي سفري كنت سافرت لمصر نزلت زرت الأهرامات و <hesitation> نزلنا اسوان والأقصر وشفنا الأثار والمتاحف اللي موجودة <hesitation> وتفرجنا على منطقة اسمها النوبة ولها مباني مميزة خاصة فيهم ولبس مميز خاص فيهم وطريقة كلام خاصة فيهم. فالصراحة كانت من افضل السفريات في الفترة الأخيرة